Tadidinao ve lay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofisinao iny? Nisy akamako zay niteny tsinona tamin'iny hoe ndao isika mba hiala sasatra any a- any am'Sainte Marie any. Mba no mba manala azy tam'lay nofinofy e, mba ho vitaina any zay mba e- nofinofisina tamin'iny. Mba any tsika mba manalanala azy, miresadresaka any.